Aku ɗaba kuma naga ganiri mɗu sugu guyu anu baryu ayukuɗu sugu guyu anu baryu ayukuɗu ku naza ganiri gaɗubari ginuburi ganirikufa ma tguɗa agayi naya auli shile patsa patsa aya kiwbi hiyamagu ashifi nara nasa zagu hiya mu igiɗanu kuna shilidu wi kuguɗa asa tsa kuna shina magu ɓera bah gabera mai ra paya hiri ɗu hiburara huyagu mu igida kuramu maja gari fulanga iyuɗa alihar umbowa har apiɗa naga zubuya hari abumbiwa gaɗubarimi ku asuni su mu iguɗa aɗur anuyi naga thatu uza iguɗa ma iguɗa ashiba ɗaguri gakuba naja tie ɗugaɓuri kakka mushaguda atie waya nagu mɗuri bukka mawi mawi doli naja suniun aburi kukun unda ko nda hanu du mawi gunyi mai ga tari kuri kuvayi harɗuɗa mai ɗugura bulla nɗuɗa bathuburi arbula filligamairabula mawiguyina manda mai toh har amairiɗa arabula ɗuguba ɗuwagu gabashaɗa asigaki magu kuthukugina nayasini gaki naja livarnɗu mai kina ɗujasali kwa asunja kuɗuja azubakwa janda mayii gara likwa ya abariɗu maw ikura sun nuguɗa mɗu mawi asun mɗu. Kowani suduguu bula ɗugu suni buri suku yuɓula naja suni mawi asunsu har kuɗuguhuku kuji utumahu utumahu ban ma zabzab utumahu asun mduguda duyiluku utumahu asun mɗuguda duyiluku utumaku zab zar wandumur marghi ba utumahu asun mduguda har utumahu abar bula madda hiya yak uji utumahurma uwara kushihsi kushi manda mai kuma karara karan karan karanku saiɗuɗu ara she shili amaku utumahu dugu luku bansu naɗa icu tutuku naɗa kura bu vugu kulushimai ama kushishi angarga fulanga mvuguda ɗugu angai asunugu kuna fum mdu futhum amiya kurya ban thum aɗi gabaɗaya tih hharnaza gari fulangu aburɗugu angaaɗa nada tie naɗa ashili gaki naɗa kwavugu kura gaɗa naɗa garam ai gasumurda mma naɗa shashili naɗa shashiligaki sha shili nagum naɗa giri mushaarda ivu ɗu khiwhi unagum naɗa shashile gasa yami kuɗa sa sunya ɗufu sa fipiɗa ɗa suba huɗarɗa kuɗazuwa ma tsu achala yar ki kuɗa maira bula gagu sersumurɗa toh magu angaku abariɗu ku kurasumɗu kusunmɗu.